طفي الثلاجة بالأول عشان الأمان بعدين شيل كل الأكل اللي فيها وابدأ بتنظيف الرفوف والأدراج بماي دافية وصابون وامسح جدران الثلاجة من الداخل بجطعة جماش مبللة بالماي والصابون، ولا تنسى الزوايا وإذا في روائح ممكن تستخدم بيكربونات الصودا لتنظيفها، بعد ما تخلص رجع كل شي مكانه.